epeii re baba too ja o ē ōro npio re nee ya na koo epeii re baba ja e oro npio be kōo mare dalah wei ma mo oton re ke epeii dor so buti owi ku mba kāa boyim owi ka mba ka boyin echu wa nu do ma di do, ti ma ton re epeii ya be owi ku mba ree mama owi nee ē ō ro npio re owi ku mba yo egbo wel nje njeje owi ku do a gbo epeii ebe a ntito ju eka kara yiin epeii tet bel oso otor wa bere ar njeje ka era wore ke dor be ihan ma nu era nni be ti ee be ekpe wire wen ka ta epeii tima oso wire ma owa ye ta epeii tima oso wire ma ewiei tea ta epeii tima osa wire ma aka ba ra atte ta epeii tima oso wire ma e wiiwi aka oku dor bi waya ē nno nēe rēe mo māa e lhan wen yen do bo yoo yoo ka a nee ton cure ka ba so nee tor cure aso nee pee mimi ba so nee pee mmi wen ka kara ta epeii ju wa nee e oro npio re owi kumba re be la bo dor egbo eje nee e oro npio re aka egbo we-l eje nēe ē ōro npio re ewiiwi yen egbo we-l eje nee e-oro npio ree ajula ru yen bāa gbowe-l eje re baba re egbo e nēe ē oro npio gbere ru koo a lu la tekara cha ō or ba ō oor npio owa ya ka dor bo kōo aa Odore dor mo ereere a odore abe eree wal mmi er ja be dor maa se jaa ja be na ma re jaa n nee e oro npio re owi ku mba re ba gbo epeii se e oro npio re da ma nyen re ke do re a da ma nyen re ke kara cha re kpa ree re be e oro npio re abo obari ajure reke a bor obari ajure onee nee otata re ke ā bro obari re ke alu la te ke ki gbo ajure tima te obare baa aso bara oli re bo osaro nte sesa ekoo mma ejure re ke boor ra baba nēē be ree ka chu we-l nee koo ajure a ton gwa kusegeta oso nju bayin be ajure reke ka oku mba aba owi okudo abee boro wa abea ba re ndo a bea ku kpara a bea ku sei wii nee bea ajure re ke ra kpara yen nni e bea chu wel nu doma dido dor nu owi re ke e bun owi e naa ntito bo mo, re yen so poru ochen re wei ntito bo mo yoo, ebe ju ebe ju enēe geta wen ju wen owa na owa ka nita egba wen ka ton re o bere agba wen jure wen owa yen ka ni tara egba wen ā eka gwa te owi a bere gbo wii gwa bo taa lēe owi dāa be ka ra chu owi su we-l okaka obari saā e re bo ru owi oso oton ole-ya ru e ne. a wi ya bere era ye wen ne yen ni. e ka gwa te ke oku ntīto ko re a-sī hm se ajure ru. mur ho ru ware na ntito gwa a be re fīya. wo wī nn̄o a gwa o ton. wa ku boru oton yen. wi wi yen ba cha la wen sī ku ra o ton. e ber ku re oton. wen ba ta ya ba ko. aā ra j̄u wa. bī re yen sī egbare o kporo o bare ndo re ke ear bo nn̄u oton oton wen ka ku bo. ru oton wen. wen po a sī a ka ya ba. ko a lula ere nī. ene bare ndo a mur. wen ka j̄u ku o-bor ru oton. aā ya ba eka cha gwa oton wen ku re oton ra ere bo. be nu oton be a re ya ba wa kpe wen sī ya nsīewī na wa ko oHe be re ka e re bo be nu oton wen nī. mm̄e se o ku j̄ur j̄ure wa kure oton wen aHe ya ba a ba oso oton. nsie wi na ko re ayou se He ya bare. mm̄e re gbo ba n He. be a He ya ba ka ra wi ya ba bo nu ki koryi ba enu owire. be re ye ba si a He ye ba. nn̄o sa tī tor re. and ni nn̄o re ba ba toō chu e ōro npio nj̄ej̄e aj̄ure wen oso oton yo nī. but tal ntor gwa ni. a He ya ba ju wa e ka eken. wa la ma ba. be ta laru ke ti ko. ayan eje ye oso oton. so ore beī nu do re to wa chu se be ko epeii re baba be e ōro npīo. epeii re ba baju wa e ōro npio. sa bebe or re odo ba ra. owa baā gbo o kpun re ru. wa j̄ur ejen ba j̄ar wen o wī oku do ka ra ju. wen chu epeii wen ne owa ye. tī kī na se in̄n in̄n tite. wen la bi e nure ju okpun re ru. odo e ma owa ko or ru gor. owa ela odo ko or ru gor. epeii re wī yo kī ne owa peii ru odo ki chu neē re ba ka chu ne owa gbere ru ko. ka chu epeii yo wen na ma enu re. ka chu epeii yo wen na ma enu re yen bu re neē mo e ōro npio re bo ru ej̄u ejer ye baā re ba tor ar npio re ba ama tor aj̄ure gbere ko enu re odo yen na ka kpo kpo wa kpa sa labi lor ra ru npio. sa be o wa ra gbo oju wa e ka e ken kaa tor wa ru wa ka taā taā chue chue wen gwa te ke obari aju ajii mo ho raru a neē yen so re bo ebei nn̄o ni re maa ra bo ro be ko. epeii re ba chu e ōro npio ju wa e ne ho